لما انتقلت لبلد جديد اول شي سويت هو اني رحت فعاليات محلية مثل المعارض والاسواق حاولت اتعرف على الجيران وافتح معاهم حديت كمان انضميت لنادي رياضية وورش عمل لاني احب اكون نشيطة مع الوقت صرت اكون صداقات حلوة وصرت اشعر اني جزء من المجتمع اهم شي يكون الواحد مفتوح ويتعامل مع الناس بروح مرح.